La a ela bom guru ga shia han kam merum nu oga bon han kwesi nu ba nu ruhum han bene zen tu ruhaba nu ihining bei zena school be zen oro okuku nu oga ka bora onne ga shai mop izeru oro okuku izene oro okuku manun nu rumotakiri ihirun oza han ba iru karu oro okuku ngam rumuyin zeru oro okuku jan zen am oro okuku ngan rumuyin zerun oro kuku guanya jan guanyalana nga rumuyin zerun oro okuku bobumana ye ishin lela juwa oro okuju zen nkpa zewa zewa ibu watakiri be do yoru oro okuku gural kpone nhan ehinu igida nhan lalu la nu etitia nu han nuton rowai ala beral gural nari ovoi surron nornu nu ela ikwerre samanam ayan ozioma yabe na dosi ya zen wor eketal lela nu mbum bo do si oro okuku izen wor ektal nurimohia izen wa eriri tukurum biko nono rusi zon ozi kpa ke ba naker school ke ba don wen bialam oro oku ku ke ba ka badon wen biala ke ala beke weren biala cobola aker doriu ishi ba echin oke megul lala yin bola nu latal aker bra ihor iyo han nhan okuku nakia ihor ihurn nhan nakia ihor ihurun nhan okuku naka izen kwe adazorunu oro ihorlo hor izen kwe tuwhoma ihor iohor make be izen dosi igurou tuwnoman ihorlohor ihan nhan okuku na kar izen mei aker ogbasiri menu zennba ana roanu an gura jiden aker nne nu ada anu ishi ahon God nake yo gozinal yazinu kpa karo kwu han nu sol tan kuha la rumoba nu oro okuku chineke ya kposi iwai kam nu aker ma ya bo kuhala my yin bukohala oyobana iru ekila alaban kala nu nwonba bo am janal ganuba nu ke boko am ihin oweri nhan ihuohan kana ikuru ayan ikuru ayan nu ya tuogon nga nwon zen ke ya zen ozioma ra kwi ham han baduon larol mobo badon etol ware yaru ishi aker ihunayin ye siha ozioma ya na ka ayan me ru an ayan ati minal biko nne nu nda anu ishi ehan nubo arom akwe siri nu oro okuku osiya kpa karu kwu han nami ozi yin ka nu awenya wen property ke awonya ye ozonu iohol ba yala ba kani ka bo nhan ba ka awai yo ku ika oza. Nkula kezem ma ya zor kuhan beriri tan ngan ine mel chineke yo gozia nvum kan andodo si ba kwaru engike nu bo zinuba nu bezen zensaya oyo obonu mgbo oyinu baker ya massinu eli kam oweru nhan yeme nu eli kan yinka nu oralam ba ahin sibo nube wenren ba yaka nu bei wenji ju a nu bola ya gu aba ba bo woryan ihun messi ba nhan a nario yobola tan yoba sorou nu nhan nobonu ikeka chineke chineke ya go dan kware obola nu iken ekpere yan nuisi ma ayan son chineke gumenaw nhai wonwon ka rumuyin nu won yin nwon zinu howon won zinu nmekpa hen chineke guhuma nu aker bama dey na ral ral chineke gumenau ma rumuyin ala